لما أفكر في اللون البرتقالي أول شي يجي بذهني الغروب الجميل في البحر لما الشمس تبدأ تنزل وتعطي السماء هذا اللون الدافئ، وبعد يذكرني بالفواكه الحمضية مثل البرتقال واليوسفي اللي دائم يكون منعش ولذيذ، <hesitation> وبعد يحسسني يعطيني إحساس بالطاقة والحيوية وكأنه لون يجمع بين دفئ الأحمر وسعادة الأصفر، ويخليني أفكر في فصل الخريف والأوراق اللي تتلون بألوان البرتقال والأصفر.